Gis nak be lë guꞌn yu gunu yu guꞌn win y yu guꞌn ngol, pues lëꞌkga yu be lë guꞌn lë perol, gununa nak aluminio, gunu lëꞌkga este yu guꞌn win lëꞌkga yu guꞌn ngol, sartenna lëꞌkga yu guꞌn win y yu guꞌn ngol, gununa c̲h̲ixkwaꞌ ngow, <hesitation> tamalerna lëꞌkga yu tamaler ngol y yu tamaler win, gunu lëꞌkga nak aluminio, gununa c̲h̲ey nëꞌl or lëꞌma xgwiꞌy nëꞌl nc̲h̲oꞌb o nëꞌl nupaga pues sdzob guꞌn win o guꞌn ngol.